اهم الحوايج اللي كيعجبني نديرها فالويكاند هو نخرج يعني نتمشا في الفضاء العام نشوف شي فيلم زوين نقرا شي كتاب اولى ندجول مع العائلة